د خوستوالو مشهور خواړه ډنډکی نومېږي، چې له وريجو څخه تیارېږي او په غټو وريجو کې په زیاته اندازه مۍ اچول کېږي او هغه بیا پخوي او په یو <hesitation> مجمع کې یا غوري کې یې اوباسي، اچوي یې، په منځ کې یې سرخنه یا چقري یا کنده غوندې اوباسي او په هغه کې قورت اچوي او د قورت په سر باندې وطني غوړي یا د غوا غوړي اچوي. نو دا خواړه یې مشهور خواړه دي چې ډنډکی نومېږي او خپل خواړه د خپلو خاصو مېلمنو لپاره تیاروي، په مېلمستیاوو کې یې تیاروي او دغه خواړه یې مشهور خواړه دي.

زه درته د سړک پر سر ولاړ يم

آيا د هغوی د حال پوښتنه مو ترې وکړه؟

<hesitation> زما زده کړې تر ماسترۍ کچې پورې دي. عه عه، نووو، ما مکتب یا ښوونځی شپږ کاله ویلی. نو مخکې له دې چې ښوونځي یا مکتب کې شامله شم، په کور کې مې زده، عه عه، نه زده کړې کړې وه. د مشر ورور څخه، هغوی موږ ته درس راکاوه په کور کې. مشر ورور مې انجنیر و. نوو عه عه دومره زده کړې مې کړې وې چې متن یا عبارت مې لوستلی شو، املایي غلطۍ مې درلوده. بیا په اووم ټولګي کې شامله شوم. په ښوونځي کې شپږ کاله مې مکتب وویل. له هغه نه وروسته بیا دوه کاله دارالمعلمین مې وویل. په دارالمعلمین کې بیا عه عه هغه فیصدي مې پوره کړه، تر څو په پوهنتون د پوهنتون کې د شاملېدو لپاره آزموینه کې برخه واخلم. آزموینه مې ورکړه او هلته بیا دوه کاله دارالمعلمین شو. دوه کاله مې په پوهنتون کې عه عه زده کړې وکړې او د لیسانس په کچه باندې فارغه شوم. له هغه نه وروسته هلته مې هم فیصدي پوره کړه، تر څو د ماسترۍ لپاره چې هغه کومه فیصدي وه او کوم معیار ټاکل شوی و، <hesitation> هغه کې زه برخه واخلم. نو هلته مې هم فیصدي پوره کړه. بیا مې د <hesitation> ماسترۍ لپاره ثبت نام وکړ او عه عه، له آزموینې وروسته بیا هغه د ماسترۍ پروګرام ته کامیابه شوم، بریالۍ شوم، دوه کاله مې هلته وویل. نو د ماسترۍ تر کچه پورې مې زده کړې کړې.

زه هره اوونۍ يو کتاب له کتابتون څخه پيرم

ولا، د دې د پښتو یاګانو ډېر غټ غ غضت یې خلکو ته جوړ کړی. زما په نظر باندې دوه شیان دي چې خلکو ته ډېر واضح نه پکې ښکاريږي. يو خو د <hesitation> غږ مسله ده، چې دې کې کوم غږ ده. یوه بل دا ده چې ګرامري لحاظه دا غږ <hesitation> څه رقم کارېږي. یعنې یو خو دا د مثال په توګه وایو چې <hesitation> هلی، ورشئ؛ یعنې کله چې امریه ی وایو، او په سر باندې همزه ګکه ورکوو، دا ی او ښځينه ی، فرض کړه څپلۍ، خولۍ، شړومبۍ، دا یو ډول غږ لري، ولې هغه یې جلا ده، ګرامري فنکشن یې جلا ده. ګرامري کاربرد یې جلا ده. ډېری نورې مسلې هم دي، چې مخکې مثلا عین کلیمې <hesitation> په دوو جلا یاګانو لیکل کېږي، نظر دې ته چې دغه ګرامري کارونه د هماغه توري چې ده، ګرامري رول د هغې، د هغه توري، چې د هغه هغه کلیمې چې ولې مثلا زه شاید ذهن ته صحیح مثال رانشي. مثلا ښځې، ښځې په نظر کې ونیسی، په نظر کې ونیسو. ښه، څو اوس ښځې څنګه لیکل کېږي، په کومه ی باندې؟ خو مثلا ښځې که د یوې ښځې جمع وي، ښځه، جمع یې ښځه، څنګ په څنګ ټکي خوري، خو که ښځې دلته اپوزاټیف رول ولري، یا ډاتیف رول ولري، دا کیسه په جرمني ژبه کې ډېره واضح ده، خو په پښتو کې خلک نه دي ورته متوجه. البته دا رول شته پکې، نه دي تعریف کړي په پښتو کې. یعنې ښښښښ <hesitation> ښځې دې ورشي مثلا، یا ښځې ته مې وویل، یا مثلا ښځې ته دا لیک لیکم، ښځې دا شی ورکړه. نو دلته <noise> د ښځې رول <hesitation> متفاوت ده. دلته، دلته د ښځې د کلیمې نقش بل شی ده؛ یعنې تنها دا نه ده چې جمع ده، نو بنا دلته سر په سر باندې هغه خوري ټکي او ځينې نور شیان هم دي. او زما په نظر باندې، یاګانو کې دا نقطه هم برجسته شي. موږ متاسفانه، موږ و تاسې <hesitation> د افغانستان ژبپوهانو هم هماغسې خپل ژبې نه ورها خوا ته، خپلې کليمې نه دي زده. نو په نړيوالو ژبو کې، نو په نړيوالو اورتوګرافي باندې پوهېږي نه، د نورو ژبو ستندردونه لوستي نه یې، نورو ژبو مطالعه کړي. ډېر خلک چې پرې پوه دي، هغه په انګليسي باندې پوه متاسفانه، یا په فارسي باندې، يا په اردو باندې، چې هغه داسې ژبې نه دي چې هغه د ګرامري سختيا يا پيچلتيا له وجې د پښتو سره د مقایسې وړ وي. په پښتو سره د مقایسې لپاره زما په نظر باندې ښې ژبې به، زما په نظر، یوه جرمني وي، یوه روسي وي، فرانسوي او ځینې نورې د هغه ژبې چې دي، <hesitation> د ختيځې اروپا ژبې یا څه ورته وايي، شمالي اتلانتیک څه ورته وايي، بالټيک، بالټيک سیمه چې ورته وايي، دا استونيا هېواد، دا فنلنډ هېواد، حتی پولنډ او دغه واړه واړه هېوادونه. فکر کوم دغه روسي ژبو او اروپا ته نږدې دي، ولې لږ متفاوت دي. دا ژبې، زما په نظر باندې، که ګرامري جوړښتونه یې وڅېړل شي، د پښتو، زموږ او تاسې پښتو ګرامري جوړښت باندې لا ښه پوه کېدلا شو.

ولا دا د ښوونځي د استادانو په اړه باندې خلکو ډېر باید باید وايي چې داسې وي، داسې نه وي، او دغه رقم وي، هغه رقم وي. خو <hesitation> په افغانستان کې امکانات هم ډېر کم دي چې څه رقم شي. خو زما په نظر باندې دغسې په مکتب کې ډېر استادان له <hesitation> له شاګردانو سره دغسې هغه نه وي، ښکېل نه وي په کارو کې، په درس کې، په هغه کې، په هغه کې خپلې ببولالې ورته وايي چې صنفه چې وځي. یعنې زما نظر دا ده چې مثلاً، یا ښه دا ده چې معلم له <hesitation> شاګردانو سره تمرینونو کې کار وکړي. مثلاً یو موضوع اول له پوښتنو شروع وکړي چې ولا تاسې پوهېږئ چې دا هستوي انرژي څه شی ده؟ څومره قدرت لري؟ څومره توان لري؟ نه یې لري؟ تاسې یې په اړه څه اورېدلي؟ بیا شاګردانو ته ووايي، بیا لږې خبرې ورته وکړي، بیا یې په کیسه کې ورښکېل کړي، بیا لږ تمرین ورکړي، بیا تمرین ورسره وګوري، لږ یې دا کورنۍ دنده ارزیابي کړي. افغانستان کې د مکتبونو معلمان، نه د پوهنتونونو حتی، او نه د کورسو، ولا یو هم په دې شیانو <noise> کار نه ګوري. <hesitation> منظور <noise> نه دي چې اوس یو یو شی چې مثلاً تا ورزده کړو، تا ورښودو، خو باید ویې ګوري چې څومره یې زده کړی ده. چې زده کړی یې نه وي، نو بیا د هغه څه فایده شوه؟ خپلې بابولالې ورته وايي، کتاب ورته خلاصوي، لږ په دې باندې فکر وشي چې <hesitation> چې یو څه شی ورڅینې زده کړي، <hesitation> نتیجه یې څه شی کېږي؟ دې ته نتیجې په اساس زده کړې وايي. یعنې د زده کړو میتود <hesitation> منظور یې دا دی چې نتیجه مهمه ده په زده کړو کې. چې څه شی مهمه ده؟ هغه نتیجه مهمه ده. دا نه ده چې دا اوس معلم خپل منتر پوخ کړي او خپل چې وکړي، خپلې کیسې وکړي او خپلې خبرې وکړي، او اوس لاړ شي. نه، دا مهم نه ده چې څه زده کوي که څه زده کوي، تاسې څه زده کوی. نو معلمان باید دغې نقطې ته ژر باید دخیل ورسره، له شاګردانو سره په علمي، په علمي کیسو باندې، په علمي بحثو باندې، په کورنۍ دنده باندې، او دغسې دا بدمعاشي بدمعاشي نه وي. داسې یو درس چې پکې وي. مکتب درسونه خو داسې درسونه دي چې دا یو درس یې خسته کن نه ده، هسې خو دا ده چې د معلم بدبختي ده. که مو فرض کړه ریاضي څه راواخلو، مثلاً خلکو ته ووايي سخته ښکاري، خو ډېر جالب جالب شیان دي پکې. ریاضي کې مثلاً مشتق او لیمېټ او لوګاریتم ټول خوندور خوندور شیان دي. بس معلمان دي، اکثره معلمان متأسفانه د دې وړتیا نه لري، حتی په خپل هغه وايي اوس سیسټمونو سره سیخ ښکاري. موږ او تاسې له لاسه نه کېږي چې

زه په خپله ژبه لیکل کوم، خو لوستل ډېر کم کوم. زه، ما ډېر پخوا چې لوستل، ډېر په فارسي باندې وو، په بیا په انګلیسي وو. اوس هغه فېسبوک، مېسبوک په پښتو لولم، نور دغسې شیان، کتابونه ډېر په پښتو نه لولم. کتابونه ډېر په انګلیسي لولم. البته اوس خو ښه دي <laughs> لوستل، وخت مو تېر دی. خلک ډېر اورېدل کوي، یا دغه وېبلاګونه، وېب پاڼې ګوري، دا کوي، خو پښتو زه ډېر کم لوستل کوم. یو خو هغسې مرتبطه موضوع چې سیاسي تحلیل یې وي، چی شي وی د سم سړی او لیکل ډېر په پښتو کوم. او ما ټول لیکل په پښتو دي، متاسفانه یا خوشبختانه <laughs> <hesitation> نو، <hesitation> نو، هر مسلمان ته مې وصیت همدا دی چې په خپله ژبه لیکل وکړي. کی لوستل نه کوي، لوستلو لپاره ښه دا ده چې سړي لیک، نور ژبې ولولي. یا خلک چې هغه تنا ټوله مطالعه یې په پښتو باندې وي، شنه بېسوادان دي. ځکه نو پښتو داسې ده چې مونږ، تاسې خپله ژبه ده او دومره موږ ته مهمه ده ورته لګیا یو ورته کار کوئ، خو <hesitation> و دا یو واقعیت دی چې پښتو یوه خواره ژبه ده. خواره ژبه په دې معنا چې مواد نشته، کې مطالعه شیان نشته کی پښتانه همداسې چې څه چې لیکلي دي، پښتانه اکثر ده، نړیوال په یو بېسواده دي. مثلا موږ، کوم مسلکي په خپل مسلک کې یو نړیوال لیول باندې برابر دی، یا لیکل پیل کړي، خو نو دې هغه بیا لیکوالي چی شی یا کتاب چی شي دي زه چې په وطن کې وم، پوهنتون کې محصل وم، تاسو ته مې نه دي ویلي، خو ما هغه نه لوستل. ما د وطن د لیکوالانو کتابونه نه لوستل، تنا د پښتو نورو او د وطني لیکوالانو کتابونه په پارسي نه لوستل. ما پارسي ښه زده وه، خو نه مې لوستل. ما مثلاً ترجمه شوي کتابونه لوستل، له هغه که پښتو کې ترجمه شوي وي، یا که انګلیسي، پارسي ته یې. خپله په انګلیسي وه. نو ځکه یو فرانسوی لیکوال یې وه، امریکایي لیکوال، په یو مسلکي موضوع کې. طبیعي ده تري چې یو وطني، ایرانی، خو لا خیر، تر وطني لیکوال. هغه کې په وطني لیکوال کې پروفیسور هم وي، ښه لیکل به کړي، او دا دي، تاسو نړی لید پراخوئ. یو افغان انسان، نو هغه فکر چې چېرته ورسېږي، یا دې موږ، تاسې په پېلسپان وګورئ، ټول لیونیان دي. عه، عه، عه. نو زما اوس، که ته نړیوال آثار ولولې، یا هغه د نړیوالو لیکوالانو، هغه هغي یی د هغو نورو خلکو د فکر، هغه سطحه، هغه حدود، اصول غور درته معلومېږي. او که ته مثلاً <hesitation> فقط د خپل لیکوال ، هغه لولې، هغه شیان، دا نو همغه د کلي یا فکر او نظریه دې، یا سره تاوېږي، تاوېږي. که هېڅ چېرې ذهن ته نه راځي، په آخر کې بېرته همغه شین کلیوالی وي. چي هغه څوک چې جومات ته مخ ته خالي ګرځي او ګرځي، او کلي مکتب ته تللی، یعنې که ته باسواده، لیسانس هم وکړې، ماستري وکړې، همغه شان به وي. نو زما وصیت دا ده، مسلمان ته، هغه وکړي. <hesitation> نړیوال <hesitation> متنونه، شیان ولولي. نړیوال متنونه په پښتو کې ډېر کم دي. نور هغه هم، یا په هغه کې انګلیسي، یا انګرېزي، یا په پښتو، یا به په پارسي باندې وي، یا به په بله ژبه باندې وي، یې پښتو ته ترجمه کړي. په پښتو یې ولولي، خو نړیوال شیان ولولي. په کیسو ادبو، کلیوالو <hesitation> هغه مه لولي، کتابونه، نور شیان. <laughs> دا زما خپل وصیت دی. حتی د ما ملګرو، خدای پامان.

دې کې شک نشته چې ولسواکي یو فضیلت دی. د افغانستان د خلکو غټه ستونزه دا نه ده چې دوی بیروني سیاسي خپلواکي نه لري، بلکې دا ده چې داخلي ازادي نه لري، او نه یې د دې لپاره غوښتې، نه یې د دې لپاره مبارزه کړې. خدای بښلي عبدالرحمن ژواک ډېره جالبه خبره وه، وايي له افغانان همېشه، همېشه، همېشه مثلاً د خارجي تجاوز په وړاندې ډېر کلک درېدلي دي او خپلواکي یې ساتلې ده. مثلاً بیرونی واک نه دی پرې حاکم شوی، افغانستان تر استعمار لاندې نه ده پاتې شوی. ولې متأسفانه هېڅ وخت یې دا داخلي خپلواکي نه لرله. داخلي خپلواکي منظور دا ده چې ازادي یې نه لرله، یا لیبرټي یې نه لرله. <hesitation> خلک داسې دي، یو څو ډول سرکوبګر دي. مثلاً فردي ازادي نه پالل کېږي، نه ارزښت ورکول کېږي، نه مثلاً دا ده چې انسانان راځه، خپل منځ کې به ازاد ژوند سره وکړو. ازام هر چا په هر چا باندې کار ده، او موږ ځان د خلکو نه بوتان جوړوو. دا ټول رهبرانو نه موږ بوتان جوړ کړي دي. جابره رهبران وو، که دا نورو وو، که سیاسي رهبران وو، دیموکراسي په وخت کې رهبران وو، موږ بوتان ترې جوړ کړي وو. اشرف غني ته مو بابا بابا ویلې، نورو ته. یعنې موږ په واقعي معنی باندې یو صحیح ولسواکه شوي نه یو، ولسواکه ټولنه نه یو. داسې یو ولسواک خوند مو نه دی لیدلی. داسې <hesitation> هغه د ولسواکۍ چې کوم فضیلتونه دي، د هغو څخه نه یو مستفید شوي. موږ همدغسې د ټولواکي او استبداد طرفداره پاتې شوي یو، متأسفانه. او همدغسې د بدبختي یو علت هم همدا شی ده چې دا شی خدای غواړو، خدای راباندې مسلط کړي. هر شی چې راباندې مسلط کړي، له هغه نه خدای جوړ کړو. بیا د هغه <hesitation> بې له تکلیفه <hesitation> فرمانبرداري کوو، چې هر څه وايي، هغه یې منو. که هغه زموږ د بدبختي لامل هم کېږي، موږ څه نه وایو. د افغانستان لپاره دغسې یو ولسواکي په کار ده، داسې ولسواک پکار ده، ولسواکي نظام پکار ده چې خلکو ته حساب ورکړي. وروره، زه دا غواړم، مثلاً زه د نجونو تعلیم غواړم، زه مثلاً ګاونډیانو سره ښې اړیکې غواړم، زه نورو دنیا له هېوادونو سفارتونه غواړم. افغان انسان باید دومره تحقیر نه شي، افغان انسان غږ ولري، افغان انسان سره که بې انصافي کېږي، باید د اعتراض حق ولري. افغان انسان باید په حکومت باندې انتقاد وکولای شي. انتقاد خو د سمون لپاره سمون راولي. یعنې مثلاً دولت، دولت باندې د خلکو په خدمت کې وي، باید حساب ورکړي خلکو ته. نه دا چې خلکو جالبه ده چې څوک چې ټولواکه حکومت غواړي، دا داسې ده لکه ته چې ځان غلاموې، ځان ته یو بادار غواړې، چاته قمچینه ورکوې چې ما وهه، دا دې ستا په لاس کې وي. ولې؟ ولې د یو شریف انسان غوندې، د یو برابر، برابرې ټولنې په لټه کې نه کېږو؟ ولې مثلاً موږ او تاسې یوه داسې <hesitation> برابره ټولنه نه ایجادوو چې هغه کې ټول خلک سره مساوي وي؟ دا اروپايي هېوادونه <hesitation> ډېرې زیاتې ستونزې ولري، ولې یوه دا ځانګړنه یې ډېره ښه ده، خلک ډېر واقعاً سره برابر دي. یعنې حاکمان یې ځان ډېر نه ورباندې خرڅوي، خصوصاً سکاندیناوي هېوادونه چې دي، سویډن، ناروې، ډینمارک، <hesitation> فنلنډ او ایسلنډ. دا <noise> هلته څوک دومره، دومره هغه نه کوي، بدمعاشي نه کوي. حکومت، وزیر و وکیل، هر یو هماغه <hesitation> بسونو کې کېني چې دا نور خلک هم پکې کېني، او اشتباه کوي، خلکو ته باید حساب ورکړي، خلک انتقاد ورباندې کوي، ځان نه یې خدای نه وي جوړ کړی. متأسفانه په افغانستان کې خو زمینه هم دغې ته هغه ده، د خلکو جهالت هم دې ته زمینه برابره کړې چې په ځان باندې هغه غواړي، ځان لپاره یو، یو بادار غواړي چې ځان ورته حیوان کړي، او هغوی دې مثلاً په قمچینو باندې وهي. بس تر څو دا دا نه یې تغییر شوی، زموږ وضعیت هم ولاکه تغییر شي.

په پسرلي کې ټوله ځمکه زرغونه وي

زما په نظر، پرمختګ د ازادۍ سره تړاو لري، ځکه که پرمختګ وي، ازادي هلته شته؛ که ازادي وي، پرمختګ هلته شته. که چیرې ازادي نه وي، مطلب دا چې د ژوند زمینه مساعده نه وي، ذهني ارام نه وي، فزيکي ارام نه وي، او حتی د ټولنې یا جامعې ارام هم نه وي، نو کوم ځای ته چې ته ځې، په ارامه زړه، په ارام عصابو او ارام فکر باندې هلته ولاړ نه شې. نو ته به پرمختګ څنګه وکړې؟ کله چې د ازادۍ زمینه مساعده وي، مطلب ذهني ارامي او فکري ازادي وي، یعنې زه کولی شم کورس ته ولاړ شم، مکاتب ته ولاړ شم، زه د کورنۍ له خوا ازادي لرم او د ټولنې ازادي هم لرم. نو په دې دواړو کې چې کومه زمینه ماته مساعده ده، هغه د ازادۍ شوله او ماته د پرمختګ زمینه مساعده شوه. زه کولای شم د ازادۍ او پرمختګ ترمنځ تړاو ووایم، یعنې پرمختګ د ازادۍ سره تړاو لري.

کله چې په غرونو کې واوره وورېږي، ايا د لرې پرتو سيمو خلک د لارې د بندیدو او د خوراکي توکو د کمښت په اړه اندېښنه نه کوي؟

کله چې ډېر وخت وروسته باران وسي او د ځمکه لنده سي او خاوره یو رقم بوۍ لري، هغه کسان چې کلسيم يې کم يي دا بوۍ ډېرشه پر لګېژي او عام خاص ته هم خوند ورکوي باراني فضأ او ډېرو خلګو ته د خوشي وړ ده.

که چیری ماته د تاریخي شخصیت په اړه د لیدنو موقع برابره سي مطلب زه به د هغه تاریخ پوه سره وګورمه چې هغه د افغانستان تاریخ تر ډیره حده پورې لوستلۍ وي او باخبره کس واوسي زه به د افغانستان د افغانانو تاریخ پوښتنه ځینې وکړم

ځینې کلمې د نوي پښتو د بډاينې لپاره بيا را ژوندۍ شوې

زما ژبه پشتو ده. په خپل پشتو ژبه باندې هم ليکل کولی شم، هم لوستل کولی سم.اوهمدغسي په دري ژبه باندي هم ليکل او لوستل کولی سم، او همدارنګه په انګليسي ژبه باندي هم ليکل او لوستل کولی شم.

پخواني خلکو به د ژمي شپې، اوږدې شپې وې، چې په کیسو به یې تیرولې، په بنډارو به یې تیرولې. ځینې اوسني وختونو کې ځوانان هم، اکثره سیمو کې، په خاصه توګه په پنجشنبې باندې، نوي ځوانان چې دي، يا پخواني زاړه عمر خلک چې دي، هغه د پنجشنبې مجلسونه، بنډار کوي. او په اوسنیو وختونو کې دا دود ځکه کم شوی دی چې اوس تکنالوژي پرمختګ کړی، نو هر سړی په خپل کور کې، چې په تکنالوژي، یا درسونو باندې، او یا هم داسې ځینو پروګرامونو باندې <hesitation> لګیا وي، او په دې باندې وخت تیریږي. دوی د ژمي په هغه اوږدو شپو باندې، یا داسې خاص تاثیر نه پرېوزي، ځکه په میډیا کې مصروفه وي.

زما نوم عایشه ده

ګيدړ، او شغال ،توپير لري خو د يوه کورنۍ څخه دي

موږ خپلې ژبې ته ځکه کار کوو چې دا زموږ مورنۍ ژبه ده، زموږ ملي هویت دی، او موږ په دې ژبه باندې افتخار کوو. خو که موږ خپلې ژبې ته کار وکړو، نو نړۍ ته به ثابته کړو چې دا ژبه هم <hesitation> د ملي یووالي له برکته، یا د خلکو زحمت برکته، یا د یو هېواد رسمیت بیانوي. نو د دې د برکته څخه تر دې ځایه رسېدلې ده چې خلکو ورته کار کړی دی، که هغه په کتابونو وي، که هغه په ټکنالوژي وي، او هغه که د خبرو له لحاظه وي. نو دا خپلې ژبې ته د هرې نګاه څخه خدمت وکړو، ځکه دا زموږ ملي شعار دی، ملي هویت او زموږ د پېژندګلوۍ یوه نښه ده.

عصري تعلیم ډېر ‹ disfluency › ګټې لري که موژ د ‹ unclear › په نننۍ نړۍ کې وګورو د عصر نرۍ نړۍ ده . دا ټوله په ‹ disfluency › عصري تعليم باندې سمباله ده په ټکنالوژي باندې سمباله ده .پرمختګونه د ټکنالوژي د برکته د عصري علم د برکته د ساينسي علم د برکته څخه کيژي ، یعنې مونږ بايد دواړه وکو هغه که د نوی یا که عصري وي . خو په نننۍ عصر کې هر څه چې موژ ګورو د عصري علم د برکته څخه مخ ته روان دی ‹ unclear › که موژ په طبابت کې ورته وګورو د ټکنالوژي چې دی لابراتواري بخش دی او یا راډيولوژیکي بخش چې د کې دا ټوله د عصري علم د برکته څخه مخ ته روان دي

که زه وغواړم چې د بالیووډ له یوې مشهورې اداکارې، پریتي زینتا، سره یوه میاشت چکر ته لاړ شم، نو زما د خوښې ځای به لندن اوسي. چون خپله پریتي زینتا هم هلته ژوند کوي، او لندن زما یو له مهمو او خوښوونکو ښارونو، هېوادونو څخه دی. او غواړم چې دې سره د لندن د مشهورو میله ځایونو او مشهورې غذاوې وخورم، او د دې تر څنګ د لندن د مشهورو کتابخانو باندې د کتابونو په ویلو باندې وخت تېر کړم سره.